لا، طبعا! أنا أفضل إني أكون في بيت على الشجرة. إني أسكن في مركب؟ <hesitation> ما يجوز تعيش في المية كذا! اف-لنفترض مثلا إن المركب يغرق بيك، وش تسوي؟ ما يجوز يعني. أجلس على هاى الشجرة أفضل، جالس شايف البيئة، الطبيعة، الجو حلو، المناخ رايق، الدنيا مية مية!